कार के मुख्य संग्रह इंजन हो गइस चार चक्के हो गइस आऊ बैटरी डायनेमो हो गइस साथ हे साथ ओकर बोनट हो गाइस। आऊ लाइट होएल आऊ चार गो मिरर होएल आऊ सीट बैल्ट बहुत अहम भूमिका निभाते ऐसे की ओकर बिना गाड़ी चलना भी नि चाही ए महत्व होएल कार के सीट बेल्ट म।